Emerongo ene na kianda, twaikire emerongo etano, emerngo etano na eyemo, emerongo etano na ibere, emerongo etano na isato, emerongo etano na inye, emerongo etano na isano, emerongo etano na isano na emo, emerongo etano na isano na ibere, emerongo etano na iiisano na isato, emerongo etano na isano kia eme emerongo eth etano na kianda, twaikire ois oistini, oistini na eyemo, oistini na ibere, oistini na isato, oistini na inye, oistini na isano oistini na isano na emo, oistini na asayana na ibere, oistini na isano na isato, oistini na kianda, twaikire sabiini. Sabini na eyemo, sabini na ibere, sabini na isano na isato, sa sabini na eyemo, sabini na ibere, sabini na isato, sabini na inye, sabini na isano, sabini na isano na emo, sabini na isano na ibere, sabini na isano na isato, sabini na kianda, thamanini. Thamanini na eyemo, thamanini na ibere, thamanini na isato, thamanini na inye, thamanini na isano, thamanini na isano na emo, thamanini na isano na ibere, thamanini na isano na isato. Thamanini na isano na, thamanini na kianda, twaikire tisaini. Tisaini na eyemo, tisaini na ibere, tisaini na isato, tisaini na inye, tisaini na isano, tisaini na isano na emo, tisaini na isano na ebere, tisaini na isano na esato, tisaini na isano na iinye, tisaini na isano na isano, tisaini na isano na emo, tisaini na isano na ibere, tisaini na isano na isato, tisaini na kianda, emia eyemo.